Au ita hatoli lamnako oto de au afada polisi ae pak mai de te nai ami ia hatoli lamnako oto de nakoda nalai de pak tolong mu tungan de de ho pak ho'u man ho sesen lo bui dale leo te tok ndia nakodan belak a de namnako nabasa otolah so de pak tolong mai ho ho'u man de.